<hesitation> Ho agnah zany i loko mena moa zany da mariky fitiavagn'io zany, iza zany efa ampahafantaragny an'azy hatram'izay, fa mety misy dikany ankoatran'izay avao fa e loko mena zany aminah da hoe mariky ny fitiavagna, fa vantagne mahita an'io zany ah de ina hoy rah- raha tonga ansaiko voalohany defa e raozy avao, izà manko i malaza raha vao raha menamena ash ka resaky fitiavagna da raozy izay matetiky